Rehkendüsmassinaq ummaq tuujaos, et rehkendäq. Et lüvväq kokko määntsitki arvõ, numbriid. Võit liitaq ja lahotaq ja, ja kõrrutaq ja, jakaq ja.